Xaku jugo zanahoria, xo ion iin gota xa ke nono na kuaña xakuku, nrainoña xakuku kueña keno'o dolo katanono, na hú nono texun ihó nguaxa xuion, iin gotá xon ukáno ho konró jugo de zanahoria na kuana ku ngua vista na uj. <hesitation>